أول خطوة هي تفعيل كل الأنظمة الدفاع على الأرض، وبعدين أستخدم تقنيات متطورة لصد الكائنات الفضائية، وبعدين بتعاون مع أفضل العقول البشرية والروبورتات عشان نقدر نوقف ونعرف كيف نوقفوا هزا الغزو ونحمي كوكبنا يعني.